علبه enchi nan ne غطاء فتاحة enchi ، weako kon gilgeliar a mena edie log juka doumeda kondon lak lifkan galie مربي غطاء go enalag ko weako kon engir dorog oka fi gena juka engir hugisa fegina ma engir حاجة log oedir juka soka tekan dorak soka tekan gawin weako koni uki ga kone nan pepsi غطاء galag koeli uki ga konenan uki tanga dorak sokosa touly kani gali malye teni eng alag ra mena. Weako gon asi engir فتاحة ya weako dachena kina gr kandi galgra mena ter kandi galag logo ter kandi galag logo er toulyg namei er lifa lifa lifientan tagnei kani, ter koto tanga kawei.